Piso cukur akang pung fungsi paleng basar, deng penting par katong pung perawatan tubuh. Terutama par katong pung menjaga katong pung kebersihan, katong pung sehat, <hesitation> deng juga meningkat katong pung penampilan. Memudahkan katong pung perawatan pribadi, meningkat katong pung kenyamanan. Apalagi kalo katong kaluar di jalang, orang lia katong ada jenggot su panjang-panjang baru hii cewe-cewe sapa mo lia deng katong pung muka sa kaya tua-tua. Jadi cukur-cukur ni akang pung fungsi paleng basar. Biking katong ganteng, ya pasti orang lia tu dong suka saja. Deng akang biking katong pung penampilan kren, deng biking katong pung pd paleng tinggi.